Tildi teina. <hesitation> Eng ram saa bo jan teina. <hesitation> Nei taa ilaa. <hesitation> Muu a kacangdoa nani. <hesitation> A chandu muu dehi anzeleen eem eema. <hesitation> Ban bo roksang tak tak atlogin. <hesitation> Andoona mun munaa. Antlog trina. Tlaa jak tak tak pa ni ana i boka. <hesitation> Andoona mun munaa. Leengin antlog trina ni. Mun dang dang. <hesitation> Ram dang dang. Kafang kua langa. <hesitation> Muu hian mita tak mea nea. Bun a takapjang pon. Tildi. Amu fia te eem eema. Tsoong amu fia na te mangjang kain. <hesitation> Tinkung leera te kacua langa. <hesitation> Ram saa dang dang. Chirang sang mui tak tak taju. Nileengin kathirin. Kalaunga ilachindoo nani.